Mori ra woko au ra nentib dou mbojo au ra nggahi na dou mbojo ede ku karawin dou mbojo au di rawi labona si laona na maja kaiba aden dou mbojo labo nggahi rawi pahun labo maja labo dahun nggahi rawi pahu au ra nggahim ede di karawin maja labo dahu wati dima karawi au dima bona kai ba ndain na <hesitation> rawi si ma taho na karawi dou mbojo na karawi si ma iha na do kaiba dou mbojo dou mbojo dou ma wancu ku nenti na nggahi waura nggahi na ede edek di karawi na wati si nggahin ede wati dim karawi na batu si au rawi ma bona dou mbojo na mai kai ba iha kananun kana dou mbojo dou ma nenti au ma wara aka mbojo nggahi rawi pahu maja labo dahu dua mbua ede nentib dou mbojo ta be pun lampa kai na Wati loa na di paki rawi ma taho di karawi dou mbojo rawi sambea ra ibada na nentib dou mbojo nggahi ma taho taho na kabaeb dou mbojo di kantuki wea dou mbojo au ma iha iha na paki ba dou mbojo dou mbojo di bade mu dou mbojo waura nggahin ede di karawin wati di ma danenti nggahi dou mbojo dou ma nenti nggahi dou mbojo na nggahi auk di ma dakamai kai ba maja maja labo dahu nggahi rawi pahu wati loa di horip dou mbojo salao pun tabe dou mbojo dua mbua edek di nentin nenti na nggahi rawi pahu di loa imbi kai ba dou dou mbojo na badeba dou dou mbojo douma nggahi rawi pahu badep dou mbojo dou mbojo maja labo dahu ede pa di nenti ba ndai mbojo rawi ma taho ede di karawi dou mbojo rawi ma iha wati di karawim dou mbojo waura nggahin wati dima rabi Dou mbojo aura nggahin na fiki kananu ulu wa'u ku be ma taho be ma iha ma be di mai kaiba caru ma be dimai kaib ma bona dou mbojo mena ma loa ka ao au ade dou ede pun ade ndain ede ma pata si dou mbojo cua taho taho angi dou mbojo taho si dou na taho raup dou mbojo buner wa'a kaib ndai mu ede ma ndadi aka ndaim dou mbojo pun ede di wa'an na rawi be di ca'u kaiba ndai na ede di rawin aka dou wati di nggahi kai sabebra ne'e rawi ma di nggahi ba dou mbojo di sana kai wati di mai kai ba bona ade di lembo kai ba aden dou mbojo wancu ku lembo mena aden dou ma mai aka uman na nggahi ku kau kalembo ade bune pun cara na dou ma mai wati bune bune aden bune kambi loa na dou mbojo ka taho ade dou dou mbojo wati mpoa fikin au ru ba ndain dao mbojo rau na fiki au ru ba dou bune au ra nggahi akande na nentib dou mbojo dua mbua sabua nggahi rawi pahu labo sabua wali maja labo dahu Ede pa nentib dou mbojo tabe be pun lao kaina tabe be pun eda na dou ede di nentin au nggahi na ede di nenti na au ma dataho ede di paki na rawi ma bona na maja kaiba ade na dou mbojo dakantuki na au na nggahin na daca'u kaiba aden dou mbojo dou mbojo na nenti au di <hesitation> rawi na na nenti au di nggahina dou mbojo wati loana di ma kabona ade dou dou mbojo na eda si dou bune ra rawi kai di ca'u kaiba ndain ndede di mbein aka dou wati loana di mai kaiba bune bune aden ba dou mbojo wancu ku taho na taho dou mbojo taho ra tei ba dou ma tua na ai pu nene ro dou ma ulu ulu dou mbojo dou mbojo wancu ku tahon tiwara na dou ma loa eda ade dou pala dou mbojo na tana'o bune iup ade dou buner iu ba ade ndai na aka ade ndai na ede di eda kain ade dou Aura caru kai ba iu ba ndai na ede di mbeina dou